Misy karazagny maromaro lapoaly ndraiky casseroly. Karaha ty fomba fampiasana izy. Misy karazagny ny lapoaly. Ny sasany fagnanovana friry sakafo: hena, ndraiky laoko sy ny tariny. Ave misy ka fandrahoagna mofo isankarazany ohatra magnano beignet, ndraiky mahandro mofo sasany regny. Ny casserole ndraiky misy karazany ka sasany fampandevezana rano ohatra famanana rano, ndraiky fagnanovana dite ary misy ka fandrahoagna raha elaela, ohatra hoe zarikô.